जु हमा इंद्रधनुष ची वेमा सात रंग वोन्दा सबसे पहली लाल रंग से हम गुलाब वेगि नारंगी रंग से बगिया पीला रंग से सूरजमुखी हरा रंग से लिल्ली नीला रंग से जैस्मिन वायलेट रंग से इंडिगो अर बैगनी रंग से आर्किड यु छिन इन्द्रधनुषा साथ रंगू से मिन ववा फूल।